Dí pёlí mayёlan pёyá kanёm tee pёlí kabá injí jáaţá karatir pёyá kanёm. Kara unύ o unύ, manjá káman uncáam dibёloŋ manjá kaţij ngёsent ngёbaakёr, dibёloŋ ngёsent kañan dibёloŋ ngёsent páaj. Ţul ţí uncáam kanёm doon ucí.